Makanan yang bikin ganggu tong pe pernapasan itu sagu sagu lempeng itu sagu lempeng itu kalu apalagi tong pe kebiasaan sini yang bikin teh colo deng sagu kalu pas ada lapar-lapar atau terlambat makan itu kadang dia pas tong makan kasana dia ganggu tong kadang hosa ya mungkin kalu orang riwayat lambung yang so ada gangguan keluhan di lambung paling bagus jangan makan sagu karna itu paling capat dia anfal itu a trus yang kedua si makanan yang padis-padis padis-padis ini juga ganggu tong pe pernapasan apalagi kalu orang yang suka aktivitas olahraga a itu lebe bae si kase kurang-kurang itu makanan yang padis-padis deng yang ba minya-minya itu karna kalu torang yang biasa olahraga trus tong coba makan yang padi-padis atau yang ba minya ba minya abis itu tong lari tong pe nafas ini so tara kaya loas so tara loas bagitu napas pende jadi makanan yang mengandung apa rica atau yang ba minya ba minya itu paling bagus kase kurang ini ganggu tong pe pernapasan.